شوف جبل النوم بساعتين، اتجنب الأطعمة الثجيلة يعني، والمشروبات بالذات اللي فيها الكافيين، يعني حاول تخلي غرفة النوم <hesitation> ظلام وهادية و باردة شوي، وجبل النوم، يعني ممكن تجرالك كتاب أو تسمعلك قرآن أو إللي ودك، يعني حتى لو ترتاح على الأغاني الهادية ذيك الموسيقى الهادية مرة مو مشكلة شغلها.